Zato, sivy amby sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivifolo, telo amby sivifolo, roy amby sivifolo, raika amby sivifolo, sivifolo, valambi- sivy amby valopolo, valo amby valopolo, fito amby valopolo, enina amby valopolo, dimy amby valopolo, efatra amby valopolo, telo amby valopolo, roy amby valopolo, raika ambyvalopolo, valopolo